Sabula na sa hahaɗe sabulainag ghva kadwege t’ batsla nagu mboʒ t’ sdaghuwa ndeche ku mbaʒan und ndech amma sasa dhula zaman nasar shima gu klutu gwaɗa sabula sa sn yayngai amma sasal nama sabula ɗakanana shine mbozund suɗaghuvo tinvaʒundamndiyo t’ mbboʒka shigagh neche ko tuhlivnge faka ang mina mbaʒa mbaʒaghaya naya t’ chiɓ wulk tunda idan wulke sansa tunda hahaɗe dara-darima sabulana da mbuka vita kufufakumufa nʒanka sabulana mdiya. Da mbaʒka ndech, da chiɓ wulkan ghva maka, da gad wulk skeɗ maghan maka har da hinatakan lapiya amma mbaʒukanawa ghaɓughaɓaka ko t’ pagh tuvahe ko skwaghan luma, ko skwagha valg talha mbaʒukuna ai ndʒandʒa kuʒan ghva maka amma ga mbaʒu mbaʒakana ɗughwana haiya ghi agha nana na tang avla diɗahainge dughwama mhaʒa amma sa mhaʒainga wurka sa mbaʒ warka tsukwtham lagaka dan tharwe mbaʒuka amma sangasa dadamang magu mbaʒan sabulana eh saɓuda ɗughwana ga ko mbet alan munda neche. Zort dʒar t’ lapiya mund mbaʒiye haka mbaʒuna haka da ʒshukure ke marakw ko uʒang ko melha eh haɗund t’ mbaʒuwa golna lala kina shdai dole mbaʒa ɗughuwana kona wurka <hesitation> ɓa saɓ ɗaka na ba tun avla did-did-did didahainang mbaʒuka na inarhakar jeb da luma ka re? Jeb dan tobund kare? Ai she nda mbaʒ shine ɗughwanuka mbaʒ mbaʒumbaʒaka mbaʒambaʒaka sɗaghuvaghe eh ɗighvana haha mboʒ tinu na und kare ah und bayawai sai mbaʒumɓaʒaka laka kinamtakwai. Naye amoaniya map ah mbo mbaʒo nda sabulo nda sabula kulweɗze ndala kalweɗq nang shine dama sabula ah lamang sasa sabula nasar gulenge mbambɗa taya yanʒu sabula kɗakanane dughwana munɗa pla-pla nda mbet ka nda mbala mbetka hye nda mbaʒ amma unda ha mbaʒuna bah aghahang badʒubadʒa hangmtakai unde ha sɗaghuva mbaʒuwo ha sɗaghuva ghbuwa ha ɗinda da tskwa taka maghangaghuvo ba lalund kinuntak ba ne lala kinamtakai amma t’ mbaʒta chupakang antuba jiba ghan ah mangna tmbaʒ ɗughwana agol guya mbaʒ ɗughwana gulenge neche <hesitation> sabuluna. Sabulu, dayarenmu ɗin da shi muka sani sabulu <hesitation> nda lambayanga samsninang sabula nda lambayangna wa ɗughwana mbaʒ nda sabulu ina maga ɗughwanuka ghvundiya nda marakwe, nda uʒange nda melha, dughwana mbaʒan sabulu sa sabuluwa kadweɗq ma sabulaya sabulau ɗakana sabiaya. Ɗughwana t’ mogo ɗughwanuka ghvundo ɗughuwana mog lapiyunda ɗughwanda lapiya mbaʒumbaʒan sabuline mbaʒu mbaʒapka sɗaghuvagha ndu ʒshinagha nda markumbagha nda wa ah ɗighvana ghga manya t’ chaɗa lan manya, chaɗa tala nechn ndʒukundan duniya yawwa chaɗa shine ndʒukendan duniya ko tike thranache haka qkumbaka tha hutathe moginang. Kimbak <hesitation> kukɗaka mbaʒagh sasam fangka kimbakaghan sra gu mbadu mbaɗagh mak hai hipa nayawa ɗughwana naya eh toh amdʒuka nana na dadamange snagat naya toflamdiya anga spat ghvundiya tmbaʒka na na ko kuʒa haɗina kuʒa da gmangatan haka mbaʒuwa ɗughwanbu shine noghl sabula mbaʒa agola da mboʒkushinha da mboʒka marakwe, mboʒka ghangagho, mboʒka didagho, mboʒ ka daghe har da kɗuta vayaw namdiya har ekwagha da tuʒshinda gulong nahang ma nangha und maga dad kam eh da klu ʒang ga magah dada kam weh da shati? Dah tsaghanapka tuʒshimagha, nda man kwanbagho ndah ʒshih-hagho. Ka mbaʒhang naye thna mbaʒ haɗing shiɗ tagha mayawo ɗughwana <noise> ɗughwana than mbaʒa akan uʒang, nda marakwe nduʒshine ho, nda dado, nda wai ɗighwana thna mabʒ. Ina mbaka ɗughwanuka ghundiya, ina maga chade mundo haka mbazuna inarhakare eh mbazk ɗughwana naya ina mage chaɗe munda nda ndʒukundo ch’hurakan jibagho nda mbaʒaghna tsap antobund ka weh wannan ha daɗinga gwaɗa nanau kiɗaku haɗqika gwada mbaʒ.